Ēnukuréén yanja érooŋ mé numaal ya kantmé jicaŋéén yo yoomé: érigee, éfool, ébalaas, ékoling, étuguuñ, érungafaal. gawoga, ékuub, énaab, ékunk, ékaaw, érungo, folunca, fuñooŋ, élaam; sasé sinukuréén nimimé so inja sirooŋ mé numaal sa kantmé jicaŋéén.